Ny isa enina koa izy e da midika ho endriky ny fitiava fitiava fianakavia fitiava olo tia tegna da gnatsaiko ao voalohany e da ny isa mitondra ny fahasambara sy sy fanambina va enina agnamiko